A xa njwi'-njwi'n njwi'n kolor jwa'n naye mbes mena, per nde yekna jwa'na nak yal naban ta- tayea re re wana ta wana, ze nayeiza naza nabana per zi nguja mbiza jwa'naza ze nde yekna zebay jwa'na mbesna jwa'na ax nzy xis izyo xis izyo nawuenya taja nawue niay iz izyo nabis niay taja nabil niay ndoba, jwa'na re men nkenu chokuan nxenmen lismen re yabin komen beb xaney o kenap menaza ze xiena na tatid mena entre la nzo xaney tob tobmena kon xan yaiza asta che mas tar yal ta nzymen pues nzo re ya'ba ncheya re kolor naye xenak re ta nziba nzo yer, mbay tiemp mbe yiba na yera nda- nda mbey ndaza, nde yo mbey ndyoxkuana jwa'n nchana nzo mbey yupa nzo mbey naye', mbay mbe be be'bana jwa'n biza na ze nchaz mbey kon gop nchaz mbey mbey yer xis ney re jwa'na nchana mbay na mbesna jwa'na nak kolor naye' jwa'n nayeba nak jwa'n par na yalnaban pues jwa'nata jwa'n tejna loo'.